Sawer wia minaasa amian yaai na udan nan udan pasu reges nitu bangkapa u uwer sela wia minaasa wian yaai dei capa wo date rumae tansa pasu koman naan sauwer wuana, cingke, pala, popi a popo deika pa. cingke satorona tu lima netaon mekasa ma woa sio teintu kan sawer duriang. sawer duriang susut taon tu nenan teintu kan kawidei teintu kan dansot nitu wer wau a sauwer duampasu wo udan wo ragesti itu man noras noeras sawi tumo wer nitu satorona sa mata wi molako desember nitu o oraso ma udan saum pasu ti witu kampe leloon kapat, kadima, enem, pitu. wadu. sio. matas lako tit witu date mo wo ma udan